Gara na wuk etok alak liek pana namem la nga lakek mem kalapang pius ina ngongoul. Naniu lo gan naga a lak liek naniu naga kalapang ina ngongoul, ngongoul na wai ina malolo. Kamatan gan nak veko inang e ngongoul, akau akau na po tpu ngen lomoua e nak po inang lo patuna mat nak ngongoul. E sakai gan naga ngongoul lomoua e tang mat ura ga tamana mat, naga ngongoul inang, inang, inang, tang ias ga tuk gara lo ga po tuk taktek. Naga ngongouli, ngouli mana ien lak liek e tang to lavu ga tuk ga tut ura naniu ura put lava. Naga put lo tang patuna mat naga roli kak tang sitiring alu ri ngur ara ga ot a laki ga ima ima e naga vekani to ang e nak wuk puk tabng ngoul ga matuk lo miting naga ngoul atapuk. Naga put naga ngek, naga ngek alak, naga ngek lava, ngek rigi ot pana sa vikeni ta to gura e naga put, put ima put marasakai lo kono gavek tang ngoul gura ga po tuk lo mitig. E naga ngele lava sinuk naga ngek tiling gura gi liu gura lo mitig e kak na ga ima lava tang kak tang vava ga ima lo balus e ga me sang, sang lava ga keila siak, gau no gaso? Naniu gara nak ngek gara na nokono matuk epuk e kak vava ga ima lava me lei au lava riga lei au, lei au e kak mume ga ima e ga igei, ta so? Naga alkaliti tang mitik lava Tang ngaul gura ga po tuk lo mitig <hesitation> na vava lava ga kus, ai suka tang resa ima- suka tang resa ima e kara <hesitation> katei ine e kara valaki tang ngoul. naniu naga nak piras ina resa alu rik etok gi tang resa. Naga viken tatog alavu lava ngek inang riga ton atatek i kak tang mitig e rega oti tang, ngoul valaki tang ngoul. Me riga kusau pana pata inang e ngongaul, nasi gi kuskus naniu ara naga pe tamug ngen lomoua kiak lo patuna mat tara tuk loga katu po inang tuk tui tang katu tuk lo mat. Naga ngongoul inang e tang manui tang so ta tegaum, tegaum lava ga tuk kula nik lokono ega tarai iau lava ngei sakai tang ien lava ura ga tatut ga ima, tegaum ga ima, ima, ima gan naga me Waki tang ien gura tang tegaum ga las las ula la tang e ga poisi tang ien ga inang, ga inang lavu e naniu nga ngek lava kak tang ien ara ga po inang tang manui ga po suka ga inang, inang lava e ga tapuk lo tang ien e ga mina taiti tang stiring ura ne ga taktek alu kum pana tang ien ura inang, inang e ga tutu a lak sa oti lava kak ta stiring e rega inang kum pana kana lui lava inang kum pana kana lui lava inang kum pana kana lui lava pana tang ina ien ang. E gara lo gan lak liek ma e rik me lavu lava me ma inang lo ailan mema suk kati mema inang vo u lama ga inang lo ailan gura mema ngongoul, mem ngongoul lo vung, ngongoul inang, inang, inang tang ot, tang tang ina beva e rik me pale e puk lava e na natuk lava gi oti tang ien alak Ga ngouli sakaitang ien ga ngouli sakai ura ga ngei ina ina e na naga ot pana tang ien lavu gura gavek tang beva gura ga ima lo tuana ina kati lava ga suka laki lava ga mat tarai lava gang epuk e mema kup laring sa kati touni tang beva lakos e gura beva ga pome tuak lo tang kati e nasi lava gi tani o gi ponaki wo rik su ani lava mem akamus ara mem put inang lo po lalas ina eno lava e kak makmak gau lava tut lava gi oti tang beva ura punaki lava valaki tang ngoul e mem suka tangin sutlam vo mem buk sasai epuk tarai tang beva akamus garai van e puk mema tut stati tang kati tang engine gura e mema take off. Ri tang hap gura tuk pasali tang siva ara mema inang, inang kanu nganu ga ngouli sakai alu Pal siva malang, hap ina ngoungoul mema makan tang mema makan lava inang, inang, inang, inang e ga mov siva ga mova ani namem lava e mama tapuk, me tapuk gan gura mem a ngoungoul ina matmat e mem gava ko karau eni tang ien pus. Kanu gan rik ga siak lo siva na tamak ule kavulik, tamak tang hap hap kas naniu naga kalapang ina buru sang ani tang etok siva tang lo ailan e gara lo mainland. Naga inang lo siva naga kulkul taim na kag ina lain lo siva malang rig vap lo siva aino vukani sakai buai lavu okay riga inang riga suka sakai vua lavu naniu e ri vasak mega inang. Inang e ka pupu ga kaul eni mek mema kaul inang, inang, inang, inang, inang lava Rigei vesapi Sakai <hesitation> malang ina lieng lava gura nau lo param ina siva ina ngong e mema malang e tang lava naniu lava nak tut na vuktuk pana nak ulpuk gara e nak ngongoul garek tang saman ma tang bul ang ga tatuk tu iai inang lo laman lava. Ri vasak riga kail nuk sinuk naniu eve los tara e naga tuk ulpuk e naga tarai e lo lana tang bul alu gi po lak. <hesitation> Naga tatuk sinuk lava me ma los lava, e mema los ai tang bul una wek ga tuak lo laman e ri vasak riga kus nu nuk pata tuk, pata pe tuk tuk e nuk amamas e tang bul gara gi veka lokavai kara korok e mema ngongoul inang, inang bul lava lo kuruk e ien vai eve ien ga matuk tara e suka tang pua ima. E mema tapuk lava e vo tang tiptip ina ien e tiptip enira etang bul gi- gi korok e mema tatuk lava tul lak lava kaul alak, kaul, kaul ima, ima e sang lo siva lava ko mem puk riga mo vila tang ata tara, kuk saksak, kuk saksak eni mem ngan mem lava lak poana ina ien. Mema oti ri lava kamatan mem vili kamatan mem katei e kamatan lo ata e rig kug eni mem e mema ngan lava. Naniu man manas ina ngoul kas naga kus pana gavek karo pe siak alu e nai siva ga pu ge e ngoul ura meme tatut naniu nale lavuk. Ngongoul ura mema tatut naniu e kak pupu lak itok mega inang gavek ka kaul, mega kaul inang, kaul inang lava. Mega makani ina tang tang ina nat ura maga vil makani lava, maga kaul, kaul, uliti tang tang ura tang net gan maga tapuk tang ien, tang gakum, tang almang e tang pai, tang pai ura tang matan lak liek gura riga pesok lava lo net ang e mema mugi ri lo tang bul mega tapuk pana. Mega tapuk pana riga me panai iri tang ina ien e ot. Naniu gavek ne manman nas ina kaul kos e mema inang kul kati naga maramarai ta sit e nema inang. Mema pe inang alu kula kamem lo ina kamem siva ien tare nuk isa lo laman nuk ngouli tang ien, nuk mugi tang ien, ien, ien, rik minang. Mema sa ulit lakos e tang manui ira rik tatat e puk e mema inang gavani lakos stiring inang ien ura tang ina batbat lakliek gura mema ngl ri, ngel ri, ngel ri igi mas peiso a songolung e sakai mema ngel mem tapuk lava, tapuk lava e mema me aigot aroi tang ien e mema inang lo taun, mema ima lo taun lava salim e puk lava, salim mi komom tang ina ien lava gare nak stori malang mem kuskus pana naniu tetengina ngongoul, ngoungoul malang kak hobby nak kalapang wuk kani wo lakos e naga pon stori ga ima ima e giro.